إجازتي المفضلة هي أيام العيد، <hesitation> أستمتع بها لأنها فرصة للتجمع مع العائلة والأصدقاء. <hesitation> نتبادل التهاني ويعطيك شعور بالسعادة. والفرح والراحة، بعد فترة من التعب، وكمان أحب اللحظات إللي نحتفل فيها بالعادات والتقاليد مثل <hesitation> تجهيز الأكلات الخاصة، وزيارات الأقارب.